اكتر رياضة ممكن نأديها بشكل سيء لدرجة ان انا ممكن منأديهاش خالص هي رياضة الجمباز. دا لان انا منعرفش نتشقلب او منعرفش مثلا نعمل الحركات الخاصة بيهي. وخصوصا ان الرياضة دي محتاجة تدريبات عنيفة ومحتاجة مدرب متخصص ومحتاجة مني ان انا ننزل النادي وانا معنديش نادي. وحاولت نتعلماه أوان ظغيرة وكان نفسي خالص ان نلعبها او نتعلمهي بس معرفتش للأسف لان هي محتاجة تدريب ومجهود كابير.